Yë tse'ey jue yë adyunëp tyam este yë tse'ey në ko'o yë muk yëk okëp, mioj t'sukëp, manytë yë bi'i yan në jadun, ji'ib je anë jotyë kuwi'isëp jadunt's jedun je'e pyëjt jedun kyëx, kyëx yaj manajkëp, jadunt's je'e jën bajk wo'okëp pë ji'im bi'i pyëjtë të kyëx manak, jue a'ax dun nyënëm kom ki'ibëp ji'ib bi'i dun jën juipëp, we'en jë pyëjtë dun kyëx manak, jadun je'e myaj t'sip, myaj xokëp je tse'ey, abux mabëkëp këxë myaj manajkëp je'e ji'ib jyodotypë, jadunt's jedun bujë jet's nëp tyam je'e kan myaj kuwokëp, jadunt's dun yajxon bujëp, jadunt's jedun myoj wi'its nëp jën kudum, jadunt's je'e bi'i je jue dun padakëp, je'e akxaj, je'e ko'on, je'e cebolla, tinajtyë dum, je cilantro jadunt's dun myaj kënëp, jadunt's dun nëkxë pekyënë te'ex jyotë jadun dun kanyëp.